شايف شخصية عب- الكاتب عبد الرحمن شكري، من <hesitation> الشخصيات الملهمة يعني له كتابات مؤثرة جداً وأشعاره قوية جداً، ويعني هو بدأ في المدرسة مع العقاد ولكن مكملش، المازني برده مكملش معاه. لكن هو لا يزال من أقوى الناس حتى العقاد نفسه شكر فيه وقال إن هو من أكتر الناس المطلعين على المؤلفات والكتب الأخرى.